أنا أفضل استكشاف الفضاء. السبب إن الفضاء مليان أسرار، وأشياء ما نعرفها لحد اليوم. في إمكانية لاستكشاف <hesitation> كواكب جديدة وأجرام شما- سماوية غريبة. وممكن في يوم من الأيام نكتشف حياة خارج الأرض. الفضول البشري تجاه الفضاء كبير، وعشان كذا اكتشافه يكون مغري أكثر. المحيط مليان كائنات بحرية، <noise> وأماكن عميقة وغير مكتشفة. بس أنه يشوف الفضاء أكثر إثارة للخيال.